<hesitation> Ang ena zaa mona nimze̱ ena gau mona resa pu reka. e kee e gaptə ɓa̱a̱r náá do̱o̱wi ena gaptəpu ɓa̱a̱r náá do̱o̱wi sə e ruuto e zappu gwá, ena zappu gwa waka teya rumroz na go'sapu gə e zappu gwa'roo sə é gak e tossək kinarə d`í, sə a tosuk a go'ok aduá mona go'ro adu'a ni bil neena diga na̱a̱ ubla káá digaá kala ina be mo a bo'rondo səni bil ne̱e̱nak a isək in bil useeko monge rə gbagbo wessa. rə ruusbo wessa. noka gə bo'ta nittə a gəəkən gəbən soo su a kamen to̱ms ni a ke̱e̱ sənanak to̱o̱ mona we̱e̱ ri eri nittə dii bo ena we̱e̱ nittə dii mariya mondo kusa kusa ln i gan yeede muzo gwaam gwan mon inde gwan, bogulo ni i gamnak to̱o̱ i we̱e̱ i de'eskənka. I we̱e̱ wessay? Zok pu zám ya? i we̱e̱skənka ri'eri. mona oga pu do̱o̱wirən wessa wen. Sə mona ogu pu to ina yaksa zokronni i we̱e̱skənka ri'eri sə a ruu sə a gau koo mona ii a rekaa ya? Koo mona ii a ko̱o̱k koo yeedeya pazzəya pat essakak gə apa náá damuwa pa. nok do̱o̱wi na zaa so suna oga dook don bong <hesitation> ai uma gə i ogu onya? Bonge a'a bo ogu pa to̱o̱ rieri bo go'pa ina we̱e̱skən nittə dii pa boo go'pa. ai bo ogu’ on bo de'eskən den yám pita nittə bo de'eskənden uka yeede uza na pii su mona do̱o̱ monge <hesitation> bo reknu máá a duosuk don do̱o̱wiya á ke̱e̱s gamna yám a dook i ke̱e̱s yámmaz a doosku don monge a'a boo riak wo̱ngka gə bo retik riari to̱o̱ uri ina me̱e̱pa ko̱o̱ uza naa la'sa ma dook don bonge pita nittə gə bo de'eskən amma doosubo ne̱e̱ bo retək ang to̱o̱ eki gə a gak wessa. Koo ina zaa i oka mariya moorə gwa'ai ina desi ma i dook bonge to̱o̱ do̱mdaa booro gwa'az reepu ang uki soo su ni'a gakpin nee gamn sə e gbaa a gbaakənkə mooro te’ kak kala wakate moi ii ina gau gan na do̱o̱wi Soo su ina bo'kum ba̱a̱s to̱o̱ do̱o̱wi zag zan derka den i rekren ullo gwa sə i ree soo su irə gaptə ba̱a̱r. Ina gwan sam gwan eerə sə gwan ee bo'on wak wak sə ena bogun sə e’ na bogun ak gə doowi ina to’ wak yəəgrə derkəna den sə irə gaptən baar. na kiiza mo̱o̱ na kiiza ullo gwa'az so sə i rək sə irə gaptə ɓaar dei dei sosu wakateya baarəlli na go'on tunun puz sə i ruutuk sə i zappu gwa’ so sə i zaa irə kissə dii. Kuma ina kisək dii i go'ok adu'a gəgəbən. gəgəbən nittə dii gə i we̱e̱k rieri ni i ke̱e̱sən bo'ka eki rek mu'ka na bo'kaa ri'eki kala wakate so su i me̱e̱kənka nok go'num go'numa i gak sə sə go'rom moirə te'kam nok sərə ree mu'ka koo benaya rieri sə i gak. daam ina an karə toskən pa'a’ sinəm toskən naa doowiya mooz páá na do̱o̱wiya gwan i gbaakənazgə. i gəəkənka ri'eri sə i duukun kala wakateya pazzeya pat i duukənka rieri.